Manahaky anizao ñy kolotsain'olo a Nôrvezy añe: -Aminy ñy fivavaha rozy ,manompo any ndranañahare ,mino any ndranañahary raiky iñe ,nanao ñy lañitsy noho ñy tany iñy; aminy ñy sakafo, manany ñy jabon-drozy rozy ,fototsiny ñy fiveloman-drozy ao ;aminy ñy fety noho ñy lilin-draza ,manany ñy fety napetrakiny ñy razan-drozy rozy mañamariky an-drozy ao noho ny mana ñy lilin-drazan-drozy ;aminy ñy moziky noho ñy raha kanto ,manany ñy fanaon-drozy koa rozy.